Daguda aa masa gəshi arawai bai, sai dai kaakasku da ɗalmi ci gəsha ci den gara arawi nən amman dək dləmatu gəshi aa ni ii kunu naa tamka amman ci naa dagwdau ko ci naa daguwa ko ci naa daguda bai, kaakasku bari di ci kunu araui nən kaa dlama naa kunu arawai, ba se naa daguda ba